أول شيء أحضر الموية المغلية ، أوظع لها ملح وزيت ، وشوية بهارات ومنكهات وحب الهيل والقرنفل، أكون ناقعة من قبل الأرز، في ماية دافية مدة نص ساعة بعدها أصفيه في المصفاية ، وأوضعه فوق الموية المغلية ، وأهدي النار وأغطيه علشان يستوي.